Ia, mitombony zen̈y anao ziô maz- mahaleo tain̈a tsara. Tsy miankina aminjôvy tsy miankina amin'olo. Intsaka eky baka firenena araiky raha tiàko volan̈iny edy. Ten̈any tôkotro firenena araiky mahaleo tain̈a. Tsy miambin̈y raha bòka ivelany fa izy ndreky vahoaka aminany ao fo zen̈y mahavita mamelon̈o tain̈anany.